اخر الاماكن اللي زرتها كانت مدينة جدة. وكان عندي فرصة ازور بعض الاماكن السياحية الرائعة. مثل كورنيش جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. استمتعت جدا بالاجواء البحرية والطقس اللطيف هناك. كمان زرنا بعض الاماكن الثقافية مثل متحف الفنون الجميلة. كان في معروضات فنية تعكس تاريخ وثقافة المنطقة. كانت الرحلة ممتعة.